باش تغسل تلاجة ديالك، أول حاجة غدي تخويها من الرفوفا و الماكلة لفيها، من بعد غدير خليط مكون من بكربونات ديال الصودا، الصبون والما، هاد الخليط غترشو في التلاجة في لداخل وعلى برى، ومتنساش لبلاصة لفيها سليكون في الباب، غدي تحك التلاجة ديالك بشيتا لتكون رطبة، حكها مزيان، من بعد غدي تنشفها بفوطة ناشفة، هادوك الرفوفا حتى هما غدي تغسلو بنفس الطريقة و نفس الخليط، غدي تنشفهم وترجعهم التلاجة ديالك